So tawi mbeɗa waawi wontude ndiwri hakke ñalawma gooto ngontam-mi ko liwre. Liwre ko huunde waawde diwde haa dow tawa kadi ina yiya kadi to woɗɗi. Kala ko ñaamata kadi tawatee ko ne hecciɗi. Ko huunde weloore kam no feewi. Liwre ina janngina ko heewi.